أنا أفضل إن يكون عندي القدرة على قراءة العقول، أفضل. لأني أقرأ عجول الناس، أدري هم وش يفكرون، شلون تفكيرهم؟ وأيش اللي يبغونه يصير مستقبلا؟ وش يتوقعون؟ أكون واقف مع الشخص، أعرف هو شلون يفكر فيه؟ وش يقول في دماغهعنى هذا الشخص؟ حلو ولا شين؟ إنزين! بعدين، لقراءة العقول شيء أفضل يعني، موهبة خفية قوية مع أي أحد يمتلك.